<hesitation> Ny tiako ianarana zany <hesitation> de mitendry gitara, ny itiavako mitendry gitara, <hesitation> amzay ny gitara zany afaka tendrenao foagna na misy jiro, na tapaka jiro na mandeha jiro, fa raha ohatra mampiasa piano ategna, <hesitation> de igny zany sy mainsy miandry jiro agnao vao afaka mitendry ananjy.